ɟʒ' nungongu ley nga bandu ni ʒ' osanitamu amitaman ʒ' lua bandu haf ʒ' pafi ba ɟən se nhok ado ʒ' tamu amitaman ʒ' tenjone yi ʒ' tamu amitaman ʒ' lan ʒ' nungo ley nga bandu ʒ' doa ni